Chiuuwaa na nncwilꞌueeꞌñe tsꞌaⁿ cwii xcaꞌ, xcaꞌ cwiwilꞌueeꞌndyo̱ joonaꞌ chaꞌ na quilacjo̱o̱ya soonquia̱a̱ⁿya majndeiiticheⁿ yolcu jndyeti na quiwilꞌueeꞌndyena xcaꞌ chaꞌ na cwilacjoona soonqueⁿna majndeiiticheⁿ quia na jnda̱ jnda̱a̱ꞌna oo quia na cwindana na matseicatquianaꞌ soonqueⁿna joꞌ na jeeⁿ lꞌue cwii xcaꞌ chaꞌ na juunaꞌ mato̱o̱ⁿꞌñenaꞌ ndoꞌ matseiliuunaꞌ soonqueⁿna joꞌ yuu na quiwilꞌueeꞌndyo̱ xcaꞌ ndoꞌ chaꞌ na ñequio nnꞌaⁿ nquieenom jeꞌ quiwilꞌue xcaꞌ chaꞌ na nncjuꞌya tsꞌaⁿ sooxqueⁿ tsꞌaⁿ, quiwilꞌueeꞌñe tsꞌaⁿ ntꞌomcheⁿ ꞌnaⁿ chaꞌ na nñequiandye sooxqueⁿ tsꞌaⁿ chaꞌ na nntseicjoo tsꞌaⁿ joonaꞌ ndoꞌ na nntsꞌaa tsꞌaⁿ xjeⁿ joonaꞌ cuaaⁿ ntyja na lꞌue tsꞌom tsꞌaⁿ na nñequiandyenaꞌ.